Israel pe jae ko oime vi ˂hesitation˃ verano pe otini ete kavi, invierno uajaete jaïvi ˂hesitation˃ jaema ˂hesitation˃ iru sur rupi ko jae ko uajaete ye ïvi kuiti ïvi jare uajaeteye jakuvo kua teta pe oime yave ou yave iara jokua ara